Ëncöi al e sta 'na giurnà calma <hesitation> l'ai dürmì <hesitation> l'ai lezü ün liber propi bel, mangià cun ma famìa e pöi l'ai fait 'na spasegiada cun mia amiza